أني دائماً أقول حق الناس ان الغني فقط يصير غني اذا اخذ فلوس غيره. فالواحد شلون يقدر يكدس كل هاذي الأموال؟ هو لأن هو غاصب حق أحد ثاني. فإذا احنا كنا في مجتمع عادل، ما بيكون الشخص أصلاً يكون ما صار غني من البداية لأن كل مين كان عنده نفس الحقوق. بس إذا تقدر تعتدي على حقوق غيرك تقدر تصير غني.